Men tok sariq rangini o'ylaganimda asosan quyosh botishi va kuz faslini hayolimga keltiraman. Bu rangni iliqlik, ijodkorlik va shu qatorda quvonch bilan bog'layman.